أحب ألعاب الفيديو مرة فيها إثارة وتحدي بيني، وبين الأصدقاء ،بيني وبين أهلي، أحب ألعاب الطاولة تعزز التواصل الإجتماعي <hesitation> مو كله شاشات ورا الشاشات ، أحب <hesitation> لعبة التقدم تجربة ممتعة <hesitation> كل لعبة تقدم تجربة ممتعة، مفيدة، وفريدة، ومتنوعة، وتخلينا متعاونين، ومتواصلين بشكل أفظل.